مو كل سلالات الكلاب ودية على قدم مساواة في سلالات معروف بانها ودودة مثل <hesitation> البرادور والبيجل. بينما في سلالات ثانية ممكن تكون اكثر حذر او عدوانية مثل الدالماسي او الروت وايلر تربية والتنشئة تلعب دور كبير في سلوك الكلب. يعني لازم نعتمد ونركز عليها